Aloa, speggetti ghe n'ò ben ben perché fin da figgeu î ò portæ e quande se cresce beseugna cangiâli. Beseugna cangiâne a-o manco un pâ à l'anno e donca ne deuvio solo che un pâ e donca speggetti vegi ghe n'ò tanti. Pe-o resto cappelli penso de no aveighene, ò ghe n'ò fòscia un ma no me ô metto mai. E scarpe ghe n'ò-ghe n'ò pöchi pâ, pöchi pâ.